Izy koa misy naman̈a zen̈y ty hitsidiky za amin'ny herina- herin̈'andra an̈abo io, a volan̈iko aminany man̈anaova lamba mahivankivan̈a izy koa viavy edy izy man̈anaova larôby aviô izy koa lelahy edy man̈anaova sôrity aviô savaty fôtony mafan̈a andra.